मछली के अलावा बतख, केकड़ा, सांप अउ। मगरमच्छ पानी म रहथे। अउ भी कुछ अलग अलग प्रजाति होथे जो पानी म रहथे।